Për me e rregullu edhe me organizu ni dollap që u bo krejt rrëmuj, osht krejt i përzim, duhet me i nxjerr krejt teshat njo ka njo prej dollapit me kqyr çka ki. I organizon ndamjen e maicave, blluzave, pantollave, funave, fustanave edhe kadal kadale sipas kategorisë që i ke palu i kthen prap n’dollap..